﻿Kua yanduti räpä, jaeko mopetï tembiporu ikavigueva yanduti reta peguara, jokuako jaereta oiporu, komo mopeti pɨja rami, ani mopeti <hesitation> tembiporu ipere vaera jokope jaereta oipi, opaete mbae ovevegue, jare jukurai oa o jeyae, jaema jaereta jokope okaru, jokuara jaereta Äpo oiporu <hesitation> ñanutirapa yaesupeva ikavi oyapo reta, jare opaete jokoropi jaereta okaru vaera